Ia, misy karà ataon-drô antsatsaka àby io, rô zen̈y koa fa maro amindrô io zen̈y. Koa fa natin-drô fahavalon-drô tsy ela tsy ela ze rô malaky tafiangana afaka mipody. Mipody velon̈o ndraiky vatanan-drô, parity ny vatan̈an-drô ze, ze zo ny azoko onon̈o tsara.